السلام لاباس عليك بخير كلشي مزيان راني وصلاتني الاستدعا ديالك ديال الزواج و فرحت ليك بزاف تبارك الله عليكم الله اكمل بخير ان شاء الله تهناو فداركم و <hesitation> يرزقكم ربي بالسعادة و الهنا والله ارزقكم الدرية الصالحة وانا متأكدة ان شاء الله غطلعي عروسة زوينة بزاف حيت نتي زوينة قلبا و قالبا